Ny fananaovana sôsy carry alongany ah, afagnainao menaka, de arosakanao tômaty mbana tongolo miaraka amigna poavra, de avy akeo rehefa mendimendy mendy iny izy ah, de arosakanao amin'izay ny carry, de vita i sôsy carry, de ny tegna ilaivanay ananjy ah afangaronay saramaso, zegny ny tegna mety aminanjy.